Eeh mi wawa mi joga foofaango am ha nɗer nɗiyam ko ɓana mi wawan mi joga ko mintire woore ko minti ɗiɗi eeh